ما أجازتك المفضلة، ولماذا تستمتع بالاحتفال بها؟ أجازتي المفضلة هي عيد الأضحى، لأنه يحمل معه أجواء خاصة وذكريات حلوة في هاليوم، يتجمع الأهل و الرفاق، وتبدأ الجلسات حول النار، يتبادلون القصص، ويحتفلون بذبح الأضاحي وتحس فيه البركة والفرح، لأن الناس يفرحون مع بعض، ويتذكرون أصالة عاداتنا البدوية، وتظل هالأيام محفورة بالذاكرة